La integridá en España yo creu que la genti no sabi ni lo qué es. Es una lición que tenían de deprendel tolos politicus i tola genti que chupa delo púbricu. Amus, lo que l'izimus avial-si polos pies. Es que quandu ás vivíu en paísis comu Alemaña o te cuentan cómu sonin las cosas en Japón pos te queas apasmau de vel lo que la genti es escapás de hazel en España por quatru perras.